لو كنت اقدر اختار حاجه واحده كنت هختار الفقر، لان الفقر بيمنع الناس من الحصول علي احتياجات اساسية زي الاكل والميه والتعليم والرعايه الصحيه ولو اتخلصتا من الفقر هنتيح للناس حياه افضل، الفقر بيأثر علي فرص التعليم وبالتخلص منه الناس هتقدر تتعلم وتطور من نفسها وبالتالي هتساهم في تحسين المجتمعات